South Africa ni ihanga ary'omu Africa, ery'omu omu mashuuma gi omu mashuuma ga Africa. Ihanga eri ekirikukizayo kunyewuunyisa aha ihanga eri, n'okubafunire n'okubabwine okwetegyeka kurabira omuri nelson Mandera kuba akagyezaho kurwana bakaafuna okwetegyeka oku baabwine arabire omu bintu bingi kuhika aha kukwomwa emyaka abiri na mushanju aha- aha- ahari island ei bakweta Seychelles akasigaho amaka geeye asigaho abanyabuzare n'ebintu bingi ebi yaabiire atashemeriire kurekaho ninga nk'omuntu waaburiijo hati ebi otakaabaasa kurekaho ahabwa ihanga yiikiriza yaabonaabonera Ihanga rye kuhika obu- obu ryatunga okwetegyeka omuri rukumi rwenda kyenda niina. Bakamukoma emyaka abiri na mushanju yaaraba omu kubonabonesibwa, hariho n'abu yaabiire naamanya ngu nibaza kumubeeraho abu yaabiire ari nabo omuryogwo orutaro konka bwanyima biija baamwehindukana yaakomwa wenka ebu yaabiire atiireho amiisho ayesigire, baakorengana n'abiizire oku okucunya abaabiire bari South Africa, baaraba omu bintu bingi, baashangayo abiiraguju, baabatwariza kubi munonga, niho waabiire nooshanga abajungu bakubaha obugabe bwingi bukusinga abw'abiiraguju kandi baashangire abiiraguju owaabo, bakaraba omu kubonabona kwingi